I can a sun afetus, a leccu, a giappu, a s'fertu contra le gambe d'le persun-e, a völu sauté a col, a sun propi amichevul e amurevul